Rôza duro rôza ginna ru owonaa aski, furu, kîri, wuden, coori, kûluku, bôtu, goni, wili, turku, zigir, dûgili, wayi, <hesitation> kûin, sasu. Rôza duro ginna na ru kûkaa nûru, furu, arii, gîrinti, meli, galagala, kêziŋkir, agir, goni. Iyoo ini kuri sasu, kî. Rôza ginna ru šîgena ara, Hadin, orko, dêgil, aasu, dundun, coormayi.